يعني والله انا احب احب الكورة مع الشباب يعني احب العب كورة مع الشباب هي لعبة ممتعة يعني أنا أصلا احب اللعب الجماعي وانا من هواية الطولة والشطرنج أيضا يعني احب التفكير واحب التحدي وأكثر لعبة أعجبتني الفترة الأخيرة هي لعبة بابجي تجربة حلوة وتقدر تلعبها مع أصدقائك أونلاين الصراحة انا ماعندي لعبة مفضلة أحب اي نشاط نسويه سوى يعني المهم المشاركة والمتعة سويا